Bueno bueno njakini xa'a kuu clase ya'a xakuu ya'a, ya'a kuii xakoko ya'á kuii serrano ya'a kuii he gordo, kuu jalapeño ya'a kuii inka ya'á kuii kuechi kuechi kuechi, kuenta chin xon ya'a ya'á yokoxoni ya'á kuu este inka ya'á ya'á ya'á ko inka ño'o kuenta ya'a kue chi seco nakonchi kuu kuni ya'á ko kuku ku vixi na'a iño iño iño clase ya'á ya'á kuiyo ya'a kui kunajo chi ho este inka ya'á este ya'a kuechi xhenka inka xhineo este mani kuenta como iin lakuechi luu kuenta xa'a xii kii viko konjako ko'o o'o iño clase si ya'a kuechi ya'a kuii.